Sèè maŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ yilì ɓòùɔ mùŋ manaŋ wo yilì wii woum nɔ̀ŋ kùȧŋ mauŋ koȧ koɓɛ̀i yèi mùŋ yaà kɔɔyɛ lɛ̀, è yaȧ sùȧ tìyèi, e bȧ niŋ nàŋ yaȧ, wo yilì wii mùŋ sùɔɔ̀ŋ kɔɔ mauŋ hȧȧ kȧa, sèè mùŋ haȧiŋ kȧaì, wò dòùm mȧŋ, kɛ̀ wò wòȧ, wò woo kpeiŋ kɛ̀ wòum kòlà sìwè, kɛ̀ wòum jèè sìwè wèè taìŋ nɛ mùŋ donȧŋ mɔ̀nɔ̀ŋ lɛ, maŋ ka. Ɓìèmȧŋjɛ̀wɛ̀ tii sèèùm woȧ mȧȧŋ wo yilìɔ kòlȧum sìwè mȧuŋ ɓɛ̀nɛ̀ŋ sùȧŋ le kɔɔ mauŋ sìȧ maŋ hɛiŋ, mùŋ sìèuŋ maŋ hɛiŋ tɛ̀ɛ̀tɛ̀ɛ̀ mauŋ ɓùwà, wò jeeȧ kuii wèè sɔ̀ngɔ̀ wȧȧ guùŋ, wo yilì wii wo fè nɔŋ hèwȧ gbiŋ, jèèsùȧ maŋ wa nȧwèè ready wèè maŋ kɛɛ̀, sèèùm woȧ mȧȧŋ mùŋ kɛɛnɛ̀ŋ yiliɔ̀ wo jeèum sìwè wèè watiɛ̀ taìŋ nɛ muȧŋ mùŋ manaŋ maŋ kȧ ɓɛ̀i mùŋ yaȧ kɔɔyɛ lɛ̀ yɛ̀ì mùŋ nyɛ̀nɛùŋ.